<noise> asin bi̱bị ke̱ ipirim, mingbai mie-mieye me ane <noise> wa legite ama angagabra mie dukoba wa amangaga bra ekwenda gba wa anga bo tomikirime, pakaboe bo asambirima awomema bari orubo anga-a. Mie-mieye bari mie miea, pi̱ki̱ inabelebraa ke tonkiri me anga te yegoye-o oye sira-sigama yana braa ke tomikirime anga te. Ani kuma wamini kengema kalabarima wamina ama-a bibi <hesitation> kuma wamini ken gema kalabari wamini ama-a bibi me i anisin tomina ayi ibikroma na nimj na yanabo inete ama-a bii me fiye krakrama-a, ane ama-a bii pokolo bra. Misaki ini iyea bo awomema ingiapuma so inete krakra bra. Ke̱ ama-a bii me fiye te ke piki awomema mie tolu ma-a. Yeri be a enete mi bra me ke kala ama-a bi̱i̱ me, nimim ane tie eresin a omongipu na anga pakam amabo̱e mie-mieye kon fi̱fịye̱. Wami̱ni̱ mi̱nji̱ se̱ apuma wami̱ni ijaw bo boa-pu, kon fifiye wa mie yana gbro-gbro ma were. Mi̱nji̱ se wa pu brabo wa to̱ru kon fiye me wa ikuma mie kon anikuma wa pi̱ki̱ pi̱ri̱ kon fiye so mie but bakabra-a ane gbala onya tu ane na piki bowa kalabara ke duwo diwi. Wa minji kon fiyeme gbolomaye mie dukobebe-e, kon fiayi bi̱mwe̱re̱. Wa inji ba, inji ba me krikri bra emi, bu bio inji emii minji bio inji piki emi, kpongbo kiri me so wa kon fiye inji ba bra emi. Bu bio yeme ane isila, wa ikata ke isila bai, ikata me i mie ke bu̱ me mu̱ku̱ma kpon gbo ogono wa tue be ikata bra emi wa piki bu su̱ku̱ tue bo̱ ikata bra emi. Anikuma bu suku wa tue bo ikata me ane wake̱ isila na, minjime pi̱ki̱ menji bo ani lakuma ikili na mie bai kpongbo ongono wa tu̱e bo ikata me̱ aneme wa ani baku̱te̱ ani ke̱ kiribo su bile̱mari ane wake̱ isila mie bakue̱. Ani kuma ikata koni̱ ikata mu̱ kama i weni tie ke̱ ikata me tu te fiye bra ke̱ ikata me tu̱ te̱ injima bo kuroba. Kenge me̱ wake̱ ikata bakuwe. Kenge me japu̱ we̱re̱ bama te fite furu tire mere me i ke ikata me bakue japu piki weribama-a bra ke mu ikata bu me late temite bebe-e ikata me bakue. I we̱ni ikata me bakute bebe-e kpongbokiri we ikata me te i baku bilema ikata me i mie baku-kuma anibio isila me soi̱ bra ane kenge me soi bra tonwa saki bu ongono we ikata bo ogu̱ru̱we kengebe me sote wa ke piki jein doku wa boe kuma i temite ke piki sin ikata me tue̱. Anikkuma busuka bi̱o̱ wa piki baku be̱ ikata me̱ te ikili na isila na soi bo yeme anermeboso kenge me soi but <hesitation> ikata me bio bu su̱ku̱ wa baku̱e be̱ i̱kata me bio koniye kpoma kura-a bu ongono wa bakue ikata me bio ane koniye kpoma ine kuro. Ikatame saki sigima kuma bu-ongono fifiayi konfiaye piki jai na jai na emi, japu̱ angala pelete ke fini bra derie te ke̱ kon fi̱ye̱. Japu pi̱ki̱ angalame pe̱le̱ ku̱ma ke wari na dwor bra pute derie. Japu̱ pi̱ki̱ beem ani anga ani dwor bra me kuro ke piri boe dwor me nengim, japu piki angala pu̱lo mie kinge kin kuma ke bite bite̱ ba ania-nia ke̱ bo̱ ba̱ te ani awu bra mie bi̱a̱. Angala pulo me bai be̱ yeme minji sira-sira ma ani sikiri sin ya ane ani kuro bra bu̱ me bio japu piki ogboi̱n li̱ka sokuba ogboin li̱ka soku kuma ke wari namari apu ke wari namai, ke ye teme apu ke yetemai, ogboin lika ani ke kuku teme wariye, ogboin lika me̱ i̱ ke̱ pi̱ki̱ teme wa-ayi bakam mina-ayi mengba o kon fiye i bu me bo sigimate weni pri me kpoli kuma pri bio kon fi-ayi piki bim-were, i dwor pu te deriba i sin ingboli kolo-koloba i deriba pri bio sin i peleba, i ine deriba i olu tu ba i finaba, i̱ deriba kon fiyeme saki sigimakuma ị piki toru̱ kon fiyeme saki gbrogbro wẹre. Bu bio kon fiyeme bo. I ine isiro peleba, i isiro pele kuma, i isiro me fina kuma i fina isiro me ane i ke isam swate foi te deriari. Aneme so kon fiye. Isiro me bo mu kpa-a ba isiro me i mie pele kuma i inete pi̱ki iwain te̱ telomate tau̱ na ibi bra ke̱ tau̱ te sin te ke piki kangara mie odioba ari ke piki ka na odio apu so emi aga piri bio aga weni ofori bebe-e i enete piki kana odio ba aneme so o konfiye <hesitation> i mina ipri bio aga pela-a bee i isiro peleba, ke kana dori-apu ke kana dorie, ke kangara dori apu piki kangara dorie. Aneme saki sigima i toru konfiye me mu kuma minji bio konfiye me bo kon fi ayi bakam i inete igbo̱ kon fiba igbome bi̱o so kirikiri a igbo emi i enete piki ari mie kon fiba, ari me bio so kiri-kiri ari bra piki eme wa igbo be̱re̱ du̱ko-kuma igbo bio wa ibro yana were. Ibro igbo me ane wa ke sungu mie bai i ke sungu bab i ke̱ afari ba̱ba̱. I i̱ne̱te̱ pi̱ki̱ ke koni in bana, deke ame, mina fion-e ba doko̱-do̱ko̱ a inji ma i mie ke baba. I ibro bio bele kuma gbi̱di̱ emi i gbidi kon ku̱ma gbidi i ke <hesitation> ori kuroma duroma-duroma bai ane ana i ke kuro ma ana baba i ke jai inji baba ewele, polia, mina inji ma goye-goye i ke dikite piki baba. Fono igbo emi i ogbin famate oke̱ agra swakuma minji me bo se te bo se̱ri̱ kopu kuma, i agra me fom-e saki anga ba we bo a injima man gi paka saki fom igbome bo in pi̱ki̱ sowa ane me so kon-fiye <hesitation> ane igbo bra me saki sin kuma bu gbain igbo pi̱ki̱ emi ane b u ogono igbo minji me bo seri kopu kuma i enete piki ke̱ bu̱ agara mei kala bu me ogono kpolite bu agara me swameni i te swa ikemaba, i swa ikelema kuma minji bu̱ ogono mie weriso bra me̱ anibo sime a inji me piki igbo̱ me bio sukai̱ ani kuma ye̱ wa igbo gbia bra mie duko. Igbo gbin bo tariye te tombo dawa riye ane igbome pu bra mie dawaba ani ke oru bra bo̱ pu, i weni ani ke gbidi. i tolo kienba, i tolo me ki̱en weni̱i̱ te tolo me si̱ i̱ mie kien kuma i enete ke gbori ikiwa pu ba, i piki gien mesi kien i̱ ke̱ ma ikiwa pu ba okome ane i pu wenii te igbo pu sinbariye. Ipu sinte bebe-e i bio ogono gbiri ba ania-nia ogono sweba i ogome gbin-e saki foiri digi ane i ke ogonome gbin wariye i ani gbin saki i piki kulo-kulo bo i pi̱ki̱ koku me swawere te okome ke ani gai-e. Igbome kuno ma goye-goye-e kala nogwo te digi i ke mie swawere ane i foinye be̱ ayi foinyebe co̱ck ke̱ kpo̱ te ani gbidi me̱ oloba i̱ kromari bebe-e̱ suku anga me i piki lumo̱ diki mie gbin ba i suku me gbin saki i̱ lumo kulo kpo pakamaba kulo-kulo bo i̱ piki lumo kalai kalai ania-nia ledge imie swa were te okome ke gbin ba gbidi me krikra tolo mie yana were ai bra tungbali me trei ane ani be tolo jai bra tu̱ngbali me bo ini ane ani be tolo, jai bra tungbali̱ me̱ bio mai mie ani be tolo ania-nia mai na ekiwa ani̱a-ni̱a mai̱ na pakri̱ Mie ani̱ be̱ tolo moku̱ agbin ye gbidi ane bra tungbali me, mai na pakri me̱ ani be tolo te moku a pu te gbinye. Gbidi me i mie gbin fama kuma gbidi kroma braa piki ani, gbidi owolo bio̱ ane tonwa saki i gbidi kro mariye ikroma engbesa bebe-e i su̱n te kroma ba <noise> ike inji me kromate i menji bra ane i̱ pi̱ki̱ diki te̱ ani bi̱o kroma ke̱ poi̱ki̱ gbidi me mie kromawari. Ani kuna treme wa gbidi kroma wa weni wa weni ana kon gbidi <noise> wa wenj ana kon ida ania-nia ana kon gbidi mie gbin mie kromari bebe-e wake minji po̱ki̱-po̱ki̱ bra emi, japu emi i minji kroba te yeyo me yawuwere saki i minji mie pokiba anikuma ana be minji bio ori owuwe bra ingu kpongbo kiri owu bara ane ori owuwe i poki wenii te̱ ipokie saki me okroma owei angame me i dikite pokiye, i okome dikite pokifama kuma i̱ piki okome dikite oru brabo gbidi me ke okome kroma ba jaipu piki emi̱ te̱ mi̱nji̱ kroa-a bra̱ ke juin juin sin me ke mi̱nji̱ me bo̱ su̱ te̱ jui̱n ete̱mi̱ me̱ ke̱ bere da te̱ poki̱e. Oke i̱ke mi̱nji̱ me bo krote ofeye bra goye-goye ane jum me bo̱ opiki fiye te̱ nai bra minji oru me meni ori owu me mie da bromate juin me bo i ani nia i okome ke piki poki te okroma owu anga i piki diki te igbo me mie kromate i piki ane me̱ bo̱ belete̱ i bien i ibro me kon fiba bebe-e ibro me imie gbin famate i turo me pakate-e tonwa saki ibro kon fiye ibitein saki o̱ din din me furu minji fun minji te akunguba minji me bio kpoma ofori be fun minji̱ me bio ane ibro kon piki ibiteinye. I okome ke ibro me kroma kuma treme i inbro me kroma idoku saki i toru pokie i toru me poki weni te toru me bo inji ma te tein anga te i na-a anga me ane ị do̱ku̱ mu te̱ ibro me engbese kromawariye ani kuma ibro be o menjie̱ i okromate̱-e minji oru me menjie bra ane opiki ani na menjie bra. Ani kuma toru me bio i fion te ona menji saki i toru me pokie i poki wenii te minji na ori na mu weni te jasaki wa ke ibro da sakieye̱ ane o̱ kala agra piri bakate o bu fa mu̱ angala bio sjka te̱ ka̱a̱n. Ja saki erese boe ane wa ke ibro da sakie, ja sakị minji me piki mu wenii minji kulu-kulu te̱ ye̱ wa dasaki te̱ piki seri bo̱ piki kroma okome me ane wa diki te kromai. ani ibro me saki sigi ma kuma i piki bu gbain bari bebe-e i piki bu pokiba, bu̱ me poki̱ saki̱ sigi ma kuma i̱ ine kulu-kulu ke̱ minji kroma kpolie be bu wa anisien etewo bu̱ mie mu ba, minji kulu-kulu were saki ania nia minji me omo̱ ideri were saki ibokuma minji̱ ma bebi̱ ke lika me gbon bara ania-nia ke lika me fi̱ bara i mie erikuma iyerinji babo ilekiriba. Atabila o piki lika agra biye din lamawere agba agra me̱ bo̱ obiye were bra so i lekiriba me̱ inji kpoma soboi̱ yeyo. Angala ma bu su wa angala ma inji ma piki ke oju ma pini-pini fi bara so ike lekiriba mineso me ye̱yo̱ me ane inji̱ kpolie be yeyo <noise> i̱ okome dikiwa i̱ dikim meme bubelema anga inji kroma kpolie be yeyo i kiente i̱ weni̱ ogiye ke̱ muba i̱ opu ogiye me ke bu me mu te bebe-e kulu me bo i weni bu̱ agara me̱ pe̱le̱ba weni etela-a bara ke ani pele we ni̱i̱ i̱ meni ani̱ pe̱le̱ engbese. Ani kuma etela me bo kuno goye-goye i pele iwomawere. Minji me bo kopu te bebe-e i piki saki dien ma igbome sira te ani kuma i pelari saki biri-biri bio i si̱n pike were i bo igbome swai saki igbome biri-biri bio i piki. Si̱n me i̱ co̱ck anga me ogono anga me saki te ke sin me bio suka-suka kromaba i suka-suka kromai i kromai i suka suka komai i okome kromafamate bebe-e i weni piki saki bo̱ suku me̱ pike, suku me okowa sin me angala me pike ani kuma oru ku̱noma igbo me bo i̱ swa mu kuno ma lawere inji ma bai̱ me ine brobia anga minji bai kpoli mu la-a bo anga. i okome ke piki weni te i pike famate minji treme bo, bokopume inji saki krote inji kuma minji me bo piki te omeme iyeri koruwa inji me kroi saki ikoli na nama na go te i̱ saki kromute bo̱ kirila anga bo inji ma si̱n te iyokome ke inji me sin ogbo minji bo igbome la̱te̱ igbome brote gbana ayima i kobirite piki igbo me bio sin te piki igbome kobiri sinba ani kuma bu gbain igbome o kon fi me kuro lama were iyonyana-abo i nate kon fiya ane miete japu fonwapu ibro me e̱re̱ ane i kon fi̱ori̱ ibro me ere kpo ma. Bufuka yana-a tein <noise> i igbo konfiye mie weriso kuma i piki ari konfiye mie muku ma ari konfiye kirikiri ari konfiye emi i enete ingbo inji ari konfiye mie konba i̱ ana-a me mie duwabaka-aba inji ma konfiye mie konba, japu iki idari, japu piki atabila mie idari mina konfiye mengba emi, ari siri, kon fiye emi, idari <hesitation> ari gbon gbon ke idari konfiye piki emi koniye ma i piki mie nimi were te piki idari. Wa kenge ari mie yanawere ane ari siri konfiye bo wapiki ke̱ tu̱ ibulu mie̱ sien be ari konfiye mie yanawere wa opu ari konfiye mie yanawere wa koniye te deke-ame mina inji odoko̱ te̱ inji te̱ wa kiri te̱ ke̱ konfiye be̱ ari konfiye emi, asan ari konfiye emi, asakabari ari konfiye emi i meni abiji konfiye abaji bio ari kromai bebe-e abaji bio ari konfi̱yai̱ pi̱ki̱ emi. I weni ari konfiye be-e i ari gbin bara mie dawaba piki ari ji bara mie dawaba ari gbin ane tie i̱ ari indo pele pakamboba i fe were ari digimeko i̱ ari indo pele paka maboba tremere ari ari siri me bio diki me piki belewere. Ari indo me bo bo ane i̱ ari me ondio swai te ane ke ari seri me bo gbin swai. Ani kuma ari̱ gbori seri goye-goye owu ari ende ane ari gboru seri goye-goye emiye i oya seri, yanaro jia seri, yanaro, i ari se seri yanaro animgba i̱ enete konfiba bra mi̱e yanaba. Ani kuma i ari me gbin famate bebe̱re̱ i piki foinye swa diki mie swa anga ari kuloma me goye-goye i̱ mie yanawere sukubio, i lumo swaba gum me ane gbaba foinye swa diki anga me tre me i ari me kuroma arubio simena ibiye lumo simeba, gum simeba, i piki inji duye mie yanawere ane inji du̱ bukuni i mie yanawere arubio põpõ i mie ku̱ro mawe̱re̱ Kana te wake <hesitation> inji daribeye põpõ me sukubio emi te wa ikowere te ke popo me suku swakuromoiwere arubio juin piki emi i piki ke koniye doki bara-ayi weni onguro bebe-e i̱ onguro yanaba, weni asan bukuro bebe-e i̱ asan bukoro yanaba, weni ikata isila ari ania-nia i konfiba ye goye-goye i anibe koniye dokiye mie yanaba, i koniye mie yanate i̱ paka mu ari kromawa bebe-e japu seri kupu kpeki ke ari kuromai, japu piki omo kulu-kulu kpeki ke ari kuromai, minjime bari owe-a sakiere me̱ i̱ ke̱ ari kuroma wari ye, i ari me kuroma bebe-e iyeri kulo-dabobe ogboku oru ogbokubo sime te̱ ari kuromawa i̱ enete pi̱ki̱ ari̱ kulobo simete ari kuromawa anikuma wamini kalabari aru ogbokubo ane wa simete tonwan saki ari kuroma ma̱ duru me̱ ogboku me wa sime wariye põpõ me na kpeki wa koniyeme, koniyeme i kondo brabo bo emi̱ ari kaname i̱ bo̱ ogboku ị ma bo̱ ogboku emi te i̱ ogboku legiye bebe-e i gbori agara di̱ki̱te legiwere dukuno fien bobe̱ aru anga bra dikite legiwere. I̱ tari̱ si̱n wa be̱ gun diki me. bo i gun swaba i piki ani suku bio lu̱mo swaba í we̱ni ari gbon gbon okite koniyeme swa swa kronai saki̱ orive o du̱ku̱ wa o kala korue ari me mu minji la̱te̱be̱be̱-e oweni̱ aru̱ me telema te ke i̱pi̱ri̱ bate ani bo minji da bia bra ke kroma ipirite i oko me ke ari me kro ke duko kpulu ma bo̱ wa du̱kowai jai piki emi ani kuma pri konfiye me bo piri dei apu emi i̱ ine pre dẽba japu kiri menjiye ke pri̱ dẽ ane obiri japu ki̱ri̱ menji̱eje ke pi̱ri̱ dẽi japu piki pre dẽi alagba ke piri dẽi <hesitation> l in̄ate piki kĩri menji be̱ na piki pri dẽi alagba me na mai̱ me̱ ke prẽ dẽi ba ani bra me piki ibitem obrima prẽ me̱ dei te̱ i̱ okome ke̱ ĩna dugai saki i̱na kongo bio japu ewene swai japu piki igbẽrẽ swai gbala ke obirima menji mu lari̱ yeyo mi̱e ni̱mi̱ ane-ofor piri me bi̱o jasaki̱ obi̱ri̱ ma menji inimibia anikuma ewene fiyai saki igbiri one fĩyai i piki okome ke tolumate okomi ke diki yikite obirima dugai Obirima mu ja na̠ma̠na kira kumi i inate babia kuma i namabe na owume sote okome ke onina ye saki iyeri imu la˖aba īnate namabe teinba pīrē dēi alagba ingerī ane ine teinba. ania-nia weni īnate bawanie bebe-e i piki wereso i batete i kongo peleba piki dēi bo i ke piri dei bo i ke meme pri dēi bo ba nama lekiriaye ane iyeri pri me dēi te iba nama goye-goye i bele me pele okiba mulabo lekiriba mineso meme o jumo dēi kuroma nama jasaki i baba namame dua bakam dokidoki bra so kurowere i inate̠ beba ingwa ye i mu aru kanate mu te mu tonu sin te bo doki oweni okosime braa me mie bebe-em i beleme pele okiya bebe-e i etemi me pele okiba <hesitation> me piri dēi yeyo ani kuma aman gaga bia me bo konfiye ne saki sigima kuma bii fiye anime tomi ke kpoma yesinya mingba eneba ka ani wana fom-e̠ wana bi̠i̠ atari-tari ayama duko bra me owu tomina ayi ane ifiye te bio pokolo bra ke nimi yana-a bo inate na te da broma te jumo pri bai bo ama bii bra-a. ane-e miete wana ama-abi me̠ Wani wani mi̠e ani̠ fieri̠ so̠ wa jumo jumo erima bra mi̠e simewere. Ane miete ama-a bii me oru̠ dabo na ingiba na goye-goye fiyedin te piki awomema toluma piki ama-a konfiye me ke̠ awomema toluma <noise> <hesitation> īreme are ekwen me kon bo kuloma la ye a kalabari na gbori nume te iku lele su̠ gbari nume mi̠e su̠ eleke tein tein sīndo eleke tei̠n tei̠n si̠ndo meyo meyo amino gboma eleke tein tein tie boro bo itu bo bame eleke tei̠n tei̠n bu bia ayi na pri bo ayi na tubo ba me eleke tei̠n tei̠n. Ayamina orubayami mo ogbo. Min̄aiyi owu tomina ayi ane ofiyeye i ke ani na bra me̠ ane ofeyeari bra ania nadinbo me da bromate ke na dīn ya bo pi̠ri̠e omi̠ete